Lafa hana-hampiasa ny zavoka hay anaova lasary moa io zay zavoka mbo tsy malemy. Zavoka mbo henjahenja soa fe masaky. Tapatapahinao soa i bakeo i ata-ataonao amin'ny viia aroy maka amizay anao vinègra, maka anao tongolo, maka anao poivre a. Maka anao <hesitation> mayonaise a afangaroanao a asianao sira soa vitanao zay a afangaronao amin'ny zavoka igny ao a soa da tena soa ny zavoka. Ee ny zavoka koa afaky anaova menabolo ny zavoka koa voany miaraky amin-ny siramamy avao, tapahy roa i da esory tao i voany igny da apetaky ambony eo simamy igny, afaky potepotehinao i la hoany.